е қай хаққа кетіп қалдық стоп стоп
осы өжеттіліктен кей уақытта таяқ жейтін кездер болды ма негізі
өйткені қазір шыны керек бетке айтатын адамды көп адам ы жақтыра бермейді
сен мынаның бәрін жазып отырсың ба не
осы қалада тұрады дейді джиппен жүреді дейді бірақ алимент төлемейді
тормозды жібере беріңіз
өйткені әйелі риза болмаған еркекке алла тағала мал бітірмейді сен осыны ойла деді
трассада өте күшті айдаймын
сонда гаухар тілі бар қазақ өзінің тілін менсінбей отыр ғой танымай отыр
мінекей менің айтатын әнгімем осы
желмая аты әдемі екен
армысыздар құрметті интернет қолданушылары бұл желмая интернет жобасы
менің аты жөнім данияр есен
ал бүгін менің жолаушым тіл жанашыры оразгүл асанғазы апай
оразгүл апай қайырлы күн қайырлы күн
енді қазір дамып жатырмыз енді
бұрындары бұрындары студияда жасайтын едік бұндай интервьюларды енді мінекей автокөліктің ішінде
жалпы интернетке деген көзқарасыңыз қандай білейінші өте жақсы өте жақсы
не деген керемет баяғыда жақсы нәрсені арманда деген ғой ата бабаларымыз
айсыз алыс жерлерден жылдам хабар алыңыз деп енді жердің арғы бетінен бір пәсте хабар
бұрын телефонмен сөйлесуге мәз болушы едік енді көріп отыратын болдық алыстағыларды
сондықтан мен өте өте қолдаймын
мхм ааа енді бүгінгі таңда сіз өзіңіз әлеуметтік желіден өзіңіздің аккаунттарыңызды ашып үлгердіңіз иә фейсбукта одан кейін инстаграмда иә иә
бұл қандайда бір ыыы қажеттіліктен туындаған дүние ме
иә қажеттіліктен туындады мен ы өзім соңғы кезде мынау өзіңді жаса деген семинар тренинг өткізіп жүрмін
тек қана өздеріңнің өздеріңді ойламай күнделікті бір майда тіршілікпен жүрсеңдер онда сендер оны байқамай қаласыңдар
сондықтан мен тағы да қайталап айтамын алла тағала бізге өмір берді
ата анамыз бізді өмірге алып келді ендігі қалған өмір өз қолдарыңда
сондықтан менің гимнімнің аты өзінді жаса деп

кейін сосын ойладым осы жұртқа жалынғанша неге өзім ыыы инстаграм парақшасын ашпаймын деп
бір айға жеткен жоқ он мың оқырман жиып алдым
соған қарағанда мен баяғы депутат болып жүрген кезде ыыы одан кейін талай адам айтқанда көнбеген едім сөйтсем бекер жасаған екенмін
бірақ ештеңе ыыы әлі де кеш емес екен жақсы ризамын
оқырмандарымның барлығына сіздердің хабар арқылы рахмет айтып қояйын мхм
аха жүре беріңіз тормозды жіберіңіз

е қаяаққа кетіп қалдық стоп стоп
тормозды жібере беріңіз мхм мына жолды ала беріңіз былай оң жақты мхм
мінекей қымбатты интернет қолданушылары қымбатты көрермендер сіздер қазір сенсациялық жаңалықтын куәсі болып отырсыздар өйткені оразгүл апайымыз қазір рульде
ы оқта текте машина айдайсыз ғой иә оқта текте
ы көптеген көшелердің қазақыландыруына сіз атсалыстыңыз мхм
сарыарқаның сары төсіне көшіп келудегі деген негізгі мақсатым өзі ііі орталыққа халықты әкелу керек еді ғой
сол целиноградты келіп елбасы аралаған кезде целиноградтың мыңға жуық көшесінде бірде бір қазақи ат болмаған екен
ы соны ол кісі егемен қазақстанның тілшілеріне айт мхм бұл не деген сұмдық мынау солтүстіктің астықты өңірінің орталығы емес пе
неге бұл жерде ыыы бірде бір көшеде қазақша ат жоқ деп
содан кейін отыз жеті көше біз келгенше қазақшаланған мхм
кейін мен екі мың алтыншы жылы тілдер дамыту басқармасына басшы болғаннан кейін жақсы көрнекті жерлеріміздің өзен көл суларымыздың атын қойдық мхм
міне осылайша алдымен алты жүз алпыс көше содан кейін қазір қазақстандағы барлық облыс орталығы ішінде ең қазақша атауы бойынша тоқсан екі пайыз қазақша аталынады қала мхм
халықтың даналығы айтады баланы тәрбиелеймін десең өзіңді тәрбиеле дейді мхм өзіңді тәрбиелеуден
бала сенің айтқаныңнан тәрбие алмайды бала сенің істегеніңнен айтады
содан айтады әкеге қарап ұл өседі ал шешесіне қарап қыз өседі деп
сонда бала тәрбиелеймін деген адам бірінші өзін тәрбиелеу керек
ұлын қандай болсын десе әке солай ыыы тіршілік істеу керек ммм
әкесінің анасына қарым қатынасы өзінің ата анасына қарым қатынасы отбасына қарым қатынасы отбасын асыраудағы әрекет тіршілігінен ұл бала тәрбие
камералар қосылмай тұрған кезде сіз бір мысал айттыңыз
тренингімде болған жағдай ол ұстаз екен мхм
ы сол мектепте ыыы оныншы класты үздік алтын медальмен бітіріватырған ұл бала жаңа жылдан кейін кенеттен өзгерді дейді
сондай әркіммен төбелескіш өзін өзі тастап сабақ оқуды қойып
кейін соны анықтасам әкесі екі ұлды мен шешесін тастап басқа әйел алып кеткен ғой
сонда ана ұл бала соншалықты ы қатты күйзелген сол күйзелістің арқасында алтын медаль түгілі әзер әзер дегенде мектепті бітіріп кетті дейді
сонда енді сол екі ұлды жылатып кеткен ы әке қалай бақытты болады ол қанша бір ііі
мақұл енді екінші әйел алатын болса неге ол бірінші әйелін екі баласымен тастап кетуі керек
мінекей осындай жағдай міне тәрбиелеудің сонда сол ы оныншы класқа келген бала он алты он жетіге келген
і ержеткен бала ғой сол балаларды жылатып кеткен бұл үлкен жауапсыздық деп ойлаймын
енді отбасылық дүние деп айтып жатырсыз оразгүл апай ата ана тәрбиесі барлығы ол ы бала ы жаңағы отбасында не көреді ұшқанда соны іледі ғой ұяда не көрсе
енді бүгінгі таңда осы әкелердің отбасындағы рөлі төмендеп кеткен сияқты сіздің пікіріңіз қандай жалпы
мен оны айтып отырғандағы себебім бала тәрбиесіне өйткені күні түні ақша табу күні түні мынау ыыы қарбалас тіршілікпен жүріп баласына тіпті он минут уақыт бөле алмайтын әкелер
жалпы әкелер мектебі бізде қазір ақсап тұрған сияқты
жалпы әкелер мектебінің ақсауы і мынадан келді жаңағы мен айтқан кемшіліктер бар ғой кешегіден қалған осы заманда енді мынау ұлттық салт дәстүрден кеткені
і біздің салт дәстүрімізде тірідей баласын тастап кеткен әке болмаған мхм
ғайыптан тайып ажал келіп әкесі қайтыс болса сол әулеттің үлкендері сол әулеттің ақсақалдары ы мынау мынау келін байсыз қалады деп емес мхм
мына бала жыламасын жесіріміз қаңғымасын деп әмеңгерлікпен қосқан
міне біздің салтымыз солай
ал енді мынау жауапкершіліктен өте төмен ер азаматтардың жауапкершілігінің төмендегені бірден бір көрсеткіші көрінісі
ііі енді дәл биылғы жылғы мәліметті білмеймін мен депутат болып жүргенде он бесінші жылғы мәлімет бойынша астана қаласында он екі мың ер азамат тірі еркек
мхм осы қалада тұратын балаларына алимент төлемей қашып жүрген
он екі мың соғыс жоқ ел аман жұрт тыныш құдай берген ұлы бар қызы бар сонда мынау ыыы отбасын асыраудың біз ер азаматтарды кім деп білеміз
ер адамды алла тағала отбасының асыраушысы деп олардың басына берген міндет асыраушы
ол қандай қиыншылық болсын отбасын асырау керек
ол үйленгенше таңдасын
айтады ғой құда болғанша ы сұрас құда болғаннан кейін құдайыңдай сыйлас дейді қазақтың салт дәстүрінде мхм
олай болатын болса ер азамат ол бір ыыы бүгін алып мынаның сиырдың сүті аз екен деп базарға апарып сатып жіберетін сиыр емес
мына костюмнің түсі жаман екен деп басқа біреуге китке беріп жіберетін костюм емес өмірлік жарын таңдап отыр
мен ы өзім тренинг өткізгенде айтамын ер азамат екі нәрседен шатаспауы керек бірінші кәсібін таңдағанда екінші жар таңдағанда
сондықтан кімге үйленейін деватыр барлығын ескеріп мінезін қабілетін қасиетін ойланып үйлену керек
үйленгеннен кейін алла тағала перзент берді ме қанша жаман болсын сен жақсы болсаң жақсы қылып ал сол келіншекті ажыраспау керек
ал енді бір тренингімде бірнеше рет айттым тағы да қайталап айтайын бір өзі үшін екі ұл туып алған ана жылады
балаларды өсірдім жоғарғы білім бердім ешкімнен кем қылған жоқпын
бірақ енді анау әкесі мені айтпа менің руымды да айтпа өзімді де айтпа дейді екен
сол қызбен барып танысайын десем мен сенің руыңды айтпаймын деп айтады екен
ол менің нағашы жұртым менің өз жұртымды айт менің
ал оны айтуға иә бала айтады екен менің әкемді айт әкемнің руын айт мен қыздармен танысқанда соны айтайын деп
ал ол әкесі рұқсат бермейді не істерімді білмеймін балам үйлену керек дейді ғой
көрдің бе мінекей қандай жағдай ер азаматтар жаңағы ыыы соншалықты жауапкершілік үйдің иесі болу үлкен жауапкершілік
ал ол жауапкершілікке біз кішкентай кезімізден балаларды тәрбиелеуіміз керек
сонда әке деген үйленгенше ойлануы керек үйленіп алғаннан кейін пешенеме осы алла маған осы әйелді бұйырды деп
сол жаман әйелді жақсы қылып сонымен балалар үшін күн көруі керек
ал енді аналар да дәл солай жақсы әйел жаман еркекті адам етеді деп бір құдай ұрып ыыы араққұмар нашақұмар болмаса
басқа кез келген еркекті илеп алуға болады болады
өзінің қалауынша ер азамат жасап алуға болады
жақсы айдайсыз ғой көп болды
айдамағанымның несі ағаң екеуміз павлодарға бардық абайлаңыз мына жер павлодарға барып
мен айдадым рөлде сол ешкім жоқ алдымызда да ешкім жоқ артымызда да
сосын джип жүз қырықтан түсірмей айдап едім ағаң тоқта деді мен тоқтамадым
өй енді ешкім жоқ қой деймін ғой
сенің ешқандай навыгың жоқ ыыы қолың үйренбеген бұлай айдауға болмайды деп

жүз қырық көп қой енді бірден айдаған кезде сосын неге барып
жалпы ыыы трассада өте күшті айдаймын қаланың ішінде бермейді
кейде айдаймын кейде қойшы енді осы жігітті ашуландырмайын деп қоя саламын
сосын айтады сен түгілі өзі бір тайғақта не жасап алды
содан кейін айтады сен түгілі қырық елу жыл машина айдаған мен авария жасадым
айналайын асанғазының аты осымен шықпай ақ қойсын деп шофер алып берді
жоқ сіз главныйдасыз жүре беріңіз
өтіп кетсінші солар
көрмеппін ғой главный мен екенмін ғой көп көшелерімізде қойылмаған знак
ал енді жүз қырықтан асырған жылдамдықта ағам рульді бермей қойды енді мынаны көріп отырып
соңғы кезде ы айда деп м жаңағы не қылады ғой айдатып жүр
өткенде қайтадан айдап үйретіп не ана айдап жүрген қыздардан кемсің бе айда деп
бірақ ііі өзім
енді оразгүл апай сіздің көрермендерге жалпы оқырмандарға ы қазақтың қыз келіншектеріне жігіттеріне береріңіз өте көп өйткені қаншама жылдық тәжірибе бар
жаңа әлгінде тағы да қайталайыншы өнегелі өмір сүріп жатырсыз өзіңізге қарап ұқсағысы келетіндер көп
енді қазір дәл қазір интернетті қосып бізді көріп отырған біздің көрермендерге айтар бір қысқаша тілегіңіз болса осымен біз бүгінгі жобаны қорытындыласақ
айналайын ағайын біз керемет уақытта өмір сүріп отырмыз ата баларымыз қаншама ғасыр армандаған тәуелсіз қазақстан деген
бұл тәуелсіз қазақстанның негізгі халқы қазақ текті халық
қазақтың тектілігі жеті атадан қыз алыспаған ііі жетпей және құрған шаңырағына бекем болған
сондықтан құдай берген перзенттеріңізді ұлыңызды ұлша қыздарыңызды қызша тәрбиелеп
ұлыңызды нарға балап нардың ең жүктің ауырын жауапкершілігін көтеретін нар қылайық та қыздарымызды арға балайық
қыздарымыз өзінің арын әулеттің арын сақтайтын қадірлейік
сонда кез келген шанырақ кез келген ел отбасымен мықты отбасы мықты болса ел мықты
сондықтан біз біреуге жауып қоймай әрбір ұл әрбір қыз жауапкершілікті мойынымызға алып ер азамат мен ер азаматпын деп қыздар мен әйелмін деп бірігіп
қазақ деген елді ата бабамыз армандаған елді қазақи тәрбиемен ұлттық құндылығымызбен көсегеміз көгерсін көрпеміз ұлғайсын ұлы далада ұлы қазақтың ұл қыздары көбейсін
көрпеміз ұлғайсын деген сөз өте өте астарлы әдемі кетті
қазақ көбейе берсін арқашанда
рахмет оразгүл апай бүгін алтын уақытыңызды бөліп осы сұхбатқа келіскеніңізге
айтар алғысымыз шексіз ұзақ ғұмыр тілейміз береріңіз көп болсын халыққа
қымбатты интернет қолданушылары желмая жобасының бүгінгі саны аяқталды
және бізге ііі біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар және лайк басуды да ұмытпаңыздар
келесі кездескенше аман сау болыңыздар
жиырма төрт сағат интернет қосулы болсын
желмая аты әдемі екен